Fitaovagna indesigna mamody tamiana ndraiky mangatra tamiana ny hidim-baravarana. Satria amin'ny tamiana igny misy fanarao matônga izy ave afaka misokatra na afaka mifody. Mbô hahafahanao manokatra izy, sokafanao amin'ny lakile izy. Ary afodinao koa izy anao ka efa ta hamody izy ave.